कुइ चिझ फे कटेक तहिन हमके छुरिया चहता । छुरिया छोट मेरके आउ बडा मेरके रहतियाँ । छोट छुरियात हम्रे तेना कट्ना होइल, प्याज कट्ना होइल, सागउग कट्ना होइल, मिर्चा कट्ना होइल, अइस्तहिं करके लसरी कट्ना होइल काममे प्रयोग करती कहलेसे बडा छुरिया लैके हम्रे बडा बडा सोरक बुट्टी कट्ना होइल, बकराक बुट्टी कट्ना अइस्तहिं करके झाला पाता कट्ना होइल, तब जाके कन्ता कट्ना होइल छुरियाक प्रयोग करती । अइस्तहिं छुरियाक काम कहलके छोट छोट पेड कट्ना होइल आउर जाके केरक पेड कट्ना होइल उ काममे फे हम्रे प्रयोग करे सिक्ती ।